Ací ufúkú, ufúkú unjoon pëlí këmëmbá pafër unţand <hesitation> këruka já mëndeepá bëyá unjá unfundar ancëli bí unkaka fundara kafalu bëgá. Owuntëbanţin uwël untúmp uwël joon mëncíba mëmpëna bërëm këwín ngul. <hesitation> untúmp ajoo uncëliba ţënko unficoŋ jáarënţí ţul ţí unjoon umanban. Aŋal ufúkú ţí uficoŋ jáarënţí ţul ţí unjoon umanban. Teena <hesitation> uhora unjoon ajoonc aru já këncinkal uficoŋ ankëñan já kanţënki ubeţi ufúkú. Kakan yandar kancëkala ankëñan këwín ibeţ untúmp, <hesitation> enam ibeţ umpí unjita ufúcú.